أكلتي المفضلة <hesitation> إيه تختلف خلال السنة، أكلتي المفضلة بالمجمل نحب الأكل الليبية والعصبان الليبي، وموالح نحب الصفيحة- الصفيحة <noise> ونحب الكبة السورية.